واه صراتلي من قبل. كاين شي ناس ما كنتش مـ مستعدة و لا ماكانش عندي المزاج أنني نهدر معاهم فدرت روحي مانيش نـ نشوف فيهم ما شفتهمش باش ما نضطرش أنني نهدر معاهم.